Oeki vaera tornillo <noise> ivira gui jare <noise> ovapeteagui, ani iru mbaegui, jokuara ikavi kua tornillo jekia <noise> esa kua ipuerevi yaiporu <hesitation> jieroretarupi <noise> oï yave tornillo <noise> reta <noise>